Ndeye amaloni <hesitation> xhi nió kala iko comida, takate ini lonió kanxhi iinyité, nió lakei ne <hesitation> vixnachí menkaxi tenta nakei ndala key tini yuxhi há ndaka lei kalaiyivii, tenani yanda'a tá nandehí meni aceiti tanandehí, ñatuka há manta lulu manda na hí ne'e, kuvinaxhi menka aciti nanta kalahí taka teini takai hí i.